Asetsena pa nye abrabͻ pa a ahokyer nnyi mu. Asetsena pa nye ͻ - abrabͻ pa a ewͻ edwuma yɛ na inya akatua pa. Asetsena pa nye ͻbra pa a ebͻ na ewͻ ahoͻdzen dze kͻ wo ndwuma ho aberbiara. Asetsena pa nye ͻbra a ebͻ na ihu dɛ afofor a wͻbɛn wo so no, hͻnho atͻ hͻn. Sɛ yɛka asetsena pa a, ne nyina kasa fa nyimpa na n'atsenae nna ͻbra a ͻbͻ ho.